Kua ambulancia jaeko oyeporu imbaerajɨvareta oyereota pɨpe vaera, kua öime oipotarupi ojo vaera, mbaetɨta kia oyopiaiño, kuaretako omborɨ vaera imbaerajɨ vareta